Yugurish men uchun qiyin. Lekin yurishni judayam yaxshi ko'raman har kuni o'n ming qadam yurishga harakat qilaman. Chunki bu tanam orqali qon yugurishini qon aylanishini va umumiy salomatligim uchun ham yurish juda muhim.